सौ, निन्यानवे, अठानवे, सत्तानवे, छयानवे, पचानवे, चौरानवे, तिरानवे, बानवे, इक्यानवे, नब्बे, नवासी, अठासी। सत्तासी, छयासी, पचासी, चौरासी, तिरासी, बयासी, इक्यासी, अस्सी, उन्यास्सी, अठत्तर, पचहत्तर, चौहत्तर, तिहत्तर, बहत्तर, इकहत्तर, सत्तर आदि।